Himbe lesdi mai do yidi gimi, jangugo defte, andugo tarihi be numo. Derke en mabbe do yima gimi beldum mardum ma'ana, ndotti en mabbe bo do janga defte ngam be anda ko duniyaaru wontiri be andugo tarihiji ko Sali.